Mrua wakwnaza kwete mweru wa kwanza na wakaili na wakatatu na wakaana na watano na wasita na wasaba na wanane na watisa na weukumi. wekumi na moja na wekum na mbili.